kombuwal pa ehti yunga on je dilla ta hado ndiyam num manga num petal manga mai dohu wa be <hesitation> jamde jamon je vala ta um dilla nase to him benaftiri be legal belanyu gumbak kombuwal manga dohu wa saku je je jitut num hander mai daga konan di be him be kareth wa ehti yunga be kujaj je te dulu nga um manga to be wa artikari hander mai sebe huk adum fuk dan jill lugo doh ndiyam mutata him be fere bo unan hander kombuwal mai nga um jinga ha kulungo edi toi kombuwal mai handi yaha kombuwal petal bo be doh adum belet de on besok pitalet de be wadda behaut adum be fia urta kombuwal kanjum wal amasin dambu wa wadda horsa kujaj je jitut num hander mai kanjum wal ha jamde jamon je wadda totum dilla be hore majum se ni go do naste hander mai dara hado mai be legal jitut num o naste nalegal mai <hesitation> ndiyam mai o do nanya kombuwal mai do dilla edi oidi pat